एला के जमाने मुंज केएम जीवन गा होए किउकी अगले स्नान स्नान भी होन ते से खानोक अपना खाओ ते घर को खानो खाओ ते कुस सातु, खेंदा खाओ ते। या इला के जमाने मुंज भैरो का खाना खाओ लड़कोटू बेरी भी से खिलाओ।